amɛ ma un waminu un waminu a vɛ voyage mu su'anni abe wayi wo voyage mawe manɛ awa laa wena awa tɛ wɛ na awa garder nin waati so nupɛ yi to mu manɛ tin zowɛ matete